Amen aku biaso e tido tengah malam tu cuman dapat nam jam tojoh jam paleng, itu itu be la ontong nian dapat tojoh jam tu biaso e nam jam aku tido, tapi amen sebeno e men di dalam <hesitation> dunia kesehatan tu toboh tido yang baek e tu yang disoroh oleh dokter- dokter tu oleh peneliti- peneliti itu paleng dak lapan jam ontok os ontok omor- omor yang masih mude, tapi misal yang omor- omor la tue la masok dewasa itu <hesitation> cuman be berape jam nam jam be la cokop ontok tido dak pulek haros selame lapan jam itu men masih budak kecik bayi men itu lebeh lame lebeh lame lagi dari lapan jam itu biaso e, karne budak bayi tu kan ye masih dalam moso masa pertombohan model itu, karne itu la ye pac haros botoh haros botoh waktu tido yang lebeh lame daripada wong yang la tue- tue.